adees annin lilla feed, addes maulidatii guyyan suun adess dalot nabiatii gaafsuun ades sun naabit kass dalletee dunia muzimaan woat chachaee iss siftii adess sun lilla dansaa adess sun akamaa feddaa, addesss akasisun adess tukufuua akama fedaa annin.